أفضل طبعا ضعف ،لأني إن أنا ميبقاش معايا فلوس أو ميبقاش معايا ملك أو حاجة أفضل بكتير من إن أنا يكون عندي ضعف في عمري في إن أنا مش هقدر أعيش وقت أطول فا مش هقدر أبني حاجات أو مش هقدر أعيش بالفلوس اللي معايا أصلا، إنما لو عندي ضعف في الفلوس فا أنا ممكن مع الوقت أنجز أو إن أنا أقدر أستمتع بحياتي حتى لو مفيش فلوس كتير.